Ny atao hoe milina fanasan-damba an, dia fitaovana anankiray nentina nanamorana ny asan'ny mpanasa lamba satria somary mafimafy sy mazana ny manasa lamba. Dia io fitaovana io an, alefa atsofoka ao fotsiny ny lamba dia misy bokotra maromaro tsindriana dia afaka hoe manasa an'ilay lamba an sy <hesitation> > manamaina an'ilay lamba mihitsy aza ny karazany taty aoriana.